Nijool béloob yara sikuleer san jilobé mé. Sikuleer saan imimé kankanang sikuleer sono futook: ékumbung, éfututuut, éjugeek, éhina, éñugéét. Injé sasu son injé imimé so nimimé gusilay gololi; té may acé ba ami arég injé mais injé sa nimimé.